Sot diçka je kon shumë e qetë, nuk tu ka ni zoni. çka osht problemi? A je smut, a ke bo naj gabim t’madh edhe po t’vjen marre me e pranu? Nëse ke gabu diçka ish kon mirë me m’tregu edhe une t’nimoj me e zgjedh problemin bashke. Mirëpo, nëse ka diçka tjetër atëherë kisha pas qef me dit çka osht.